<hesitation> E kilaksogne bitsikilety mety misy maro karaza izy io, misy tonga da ohatragn'ny vy miady zay zany, rehefa <hesitation> miady igny vy igny da magnome feo da taitry gn'olo aloha ery, misy koa izy io karazana <hesitation> raha kidikidy zay fa mandeha pily, da efa kitihinao koa zany igny bouton igny mande pily igny tonga da tai- magnome feo tonga da taitry koa gn'olo aloha ery.